אויב איז עס א פרינטער וואס ווערט קאנעקטעד צו א קאמפיוטער מיט א קעבל זאל מען עס איינשטעקן, אויב איז עס דורך א ווייערלעס קאנעקשן זאל מען זיכער מאכן אז סיי די קאמפיוטער און סיי די פרינטער איז אויף די זעלבע נעטווארק, מ'זאל אנצונדען די פרינטער און מען זאל אויספאלגן די אינסטראקשןס וואס קומט ארויף אויף די קאמפיוטער מ'זאל ווערן קאנעקטעד.